Bo kato'opiarei youth baari boatoi, ori ii'aa oo'ore bo tahirori a riirii- haa'ioboroo a uka ho- haaboroo. Oru oira are uka hoko- hareeboroo oo'ore bo ubara. Ioka baarii boatoi ori ii'aa oo'ore ipu tahiro a hokopi'ereupa roo'ore goverment, bisio pita ori ii'aa sikuuru, ori ii'aa hausiki, ori ii'aa oo'ore bo ohopa uei rui'upa hukuiia. Ha ori' ii'aa oo'ore bo tahirori, a uka hoko- haabaa a uka bo riirii hura- haaba bisio uka bo riiri hokopi'e- haabaa airare pirio bisio piri pita iokaa, youth. Eipare youth a o tahotahobaa pirio bo hituku bo aripu haia bo atukara. A paakoraea bisio, heetaapita ro huraribohara roo'ore arusu'ita kai iisio. Oira o tahiroraba eapaa- haa'ieroo bisio pita, bo kato'oeaarei piro bisio pita law man oita'iro. Ori ii'aa bo raataro abai kasibaa sa. O hura- haraiiu sa eapaa- hara'aha pirio youth. Bo kato'oeaa youth, bisio uka oru oira sa oru aira ou- haraiiu iisio piriro bisio pita bo sipaaka burusu- harapiri kai iisio boikiro ori'ii boikiro, uka iisii. Ori ii'aa o opii'a oira bisio opii'a oira raataro huraribaa sa ubarareboo roo eitaroo iiroo, hituku'ita kai uka oru aira bo hituku piro youth areiaa, ori iipii bo ruupe piro baiia. Ha ori ii'a oo'ore are ioka re'asi- haa'ioboroo iokaa youth bisio, bo kato'ooarei oo'ore youth, a uka birabira- haabaa baari boatoi, boikiro o tahii a uka hokohaaba. Ha oo'ore bo riirii'opi bisio, bisio hokoeba bo rakoperero a baiia hapita a uka hoko- haaboroo. Ha bo riirii'ooare hitaka bisio, orii'a bo aripu a baiia. Ha uka ata'e ubarapiri pirio, piro youth bo hituku. Ha a bisioea bisio pita oru oira sisiroo hitaka, bisio eipa ekeibaa baarii pia'ii, ha eipa huraiiu baari paratai, ha hikiiu bisio eiraata'oo. Oru baiha raata iibaa pia'ii a sisiroo- haraiboroo, a sisiroo- haraiba hioko'i a hura- haraibaa porepita. O bisio aripupita kutehua biogaa sa o hura- harabeu. Ha ariirii- haa'iobaa oo'ore bo tauparo'oro gavamant bisio ori ii'aa bo aripu, bo aripu oiraarei. Ha uka oru roira bisio roira ta bioga hurabohara. Araba iiaa ii ku'uku'uroo ii'oo. Bisio oru biogaa, bisio biogaa a hurahuara biogaa. A hurahua hioko'i sa bioga taupareboo, ha ori ii'aa o tahiroo hara- haa'ioboroo, hapita a uka bai hoko- haaboroo. Bisio pita komuniti gavamant kai iisio. Ha uei baarii boatoi a hura'upa huku'aeaa araba eapaa'iiaa i'oo bisio pita, piro karabusu hura'upa hukuiia hioko'i, uare bai aira ageibohara piro suari'ai oita'iro ii'aa, ari aripu- hareea sa bisio sa baarisiarei huku- harahue biogaa, roo bisio gavamant ta bioga harobaa. Ori iipii bo hituku piro eapaaea, piro birabira- haabaa oiraba iisio, araba eapaa iiaa ii'oo ii reeto ii raatao. Ha o bo reetori bisio, bo kato'ooarei oo'ore hausiki ii'aa hioko'i a uka itokopapita. Birabira'upa hukuiia hioko'i ii'aa. Are bisio- haa'ioba sa u'uu hori husi roga'a ii'aa. Oo bai o hiruato- haraato ii'aa, bai ou- haahuroo ro barasiri kai iisio. Paakoraea oiraba eipa'oo bisio sikuuru bei ori ii'aa aripupita pu'a- haaba, ha ori ii'aa bo sikuururori ia tabetabe'e- hareea o iisio. Oira o ii'oo ii husirori, o bo opoi'oo roga'a ii'aa, o bisio pita gavamant hioko'i iiraa gavamant ta bioga teera'abaa. A o teera'abaa oo'ore bo rukutu bioga teera'abaa iiboo bo rukutui. Ha hori husi roga'a oo'ore a re'asi- haa'iobaa bisio, a uka birabira- haaba oira nasinol, a oo'ore komuniti gavamant. Oira nasinol gavamant hapita pita ori ii'aa oo'ore, o bisio o hura- haraiiu, o si'i- haraiiu sa a ekeibohara oo'ore hioko'i oo'ore bo ubara sa o ubaraiboo. Sa ubaraiboo iisio piriro bisio pita o iisio. Are hokoebohara oo'ore bo aripu. Oira ii boo, o bo ruuruu'oo boatoi, boatoi ruuruu'u ii oo. O bisio pita agaa aru, aru youth raba huku- hareero roga'a. Aru uka boo, a hura- haraaboroo aira taubuu youth bisio, iisio iisio, ii husirori huraruu sa o bisio o taupa pitee porepita oo'ore bo husi'obi. Ha ro taupa'upa haia gavamant sa hokoeboo ii'oo, a uka hoko- haabaa. A uka bai kasibaa sa oru roiraare kute- harahue oru roira ro gavamant oo iisio. Ha oo'ore boorii, ori ii'aa oo'ore re'asi, ii katooarei roga'a hausiki. Hausiki bo kato'ooarei kai iisio uka, a uka itokopapita eapaa- hareeroo, piro bisio youth, piro uka eapaa- hareeroo ii'oo, are bisio, opii'a biogaa biru araa'e- hareeroo oo'ore barasiri. Ha oo'ore bo kato'oeaarei bo hituku bisio pita soobeasoo hitukuro, oru oira roga'a baabaa a ou- haraiboroo ii'oo piro bo to'uhara. Oru aira piro ou- haraiboroo, ha oo'ore bo reeto, oo'ore bo husirori a uka hura- haraiboroo. Ii'oo a uka paakora piteea oirare hioko'i ii husirori oiraae haia uka raba eapaa- ha'aaro haia piro youth boatoi. O bisio pita re'uara gavamant ii'oo. Ha bisio paakora'oeaa roga'a ii ii'oo, boropoi'oo ii'oo ii husiroo, hioko'i a ekeribohara hioko'i youth ita. Youth, bisio pita bo hituku uka oru aira bo hituku piro youth areiaa. Youth hori utee. Ha ori iipii bo ruupe bisio pita iokaa o iisio, ioka youth areiaa haia. Ha ioka oo'orere kute- haraboroo oo'ore bo aripu iokaa. A si'iupa oo'ore bo tabiri'oo oo'ore bo roko'ai, a si'iupa bioga si'iupa bo roko'ai. Ha gavamant hioko'i ta bioga teera'aba. Ha bo ruuru'opiarei a iisio piteea iisio bisio, bo ropoi'oo oo'ore bo raataro bisio oru hura'oeaa, sa eapaa- hara'ihe ioka baarii boatoi iisio. Ha bisio, bisio pita atapa'a piteea haia tapa'a- tapa'a- hareeroo oo'ore bo birabira tahiro. Ha ioka eapaa- hareero oiraba oo'ore bisio, piro ubarabohara bo kariro youth, bisio oru hura'oeaa iisio. Ii husitahio a uka hura- hareea, a uka oru hara- hareea. Eipare bisio oru hura'oea, piro, piro eketabohara hioko'i bo kariro piro ubarabohara iisio. Uka oru roira roo'ore saabee'ita ta oirabeea oo'ore bo ruuruuto'e. Opii'a bioga biru opaepa oiraba bo ruuruuto'e, bo ruuruu'u ooruabiarei iisio. Ii ruuru'uo araba'aeaa piro youth ii tabirioarei, ha uei haia, a uka bisioea bisio pita iraupita. A utuhupa oo'ore ooru basiro iisio, are itokopa- haa'oeaa hitaka oo'ore bo suri'ai iisio. Oru oira <hesitation> iisii ii tahiroo bo tahirori ia uka hura- hareea, are uka ubara- haraibaa youth ii'oo. Are bisio bisio- haarebaa gavamant bisio, bioga uka, ta uka siro- harahua bo raata'oro gavamant kai iisio. Eiparaba eapaa- haa'iiaa oo'ore ii husiroo a hokohoko'upa hukuia. Bisio pita ii'oo bo ohopa hioko'i a rui'opa hukuia bioga iokai. O iisio o bo kato'opiarei hioko'i iokaa, Rapoisi. Ori'ii'aa bo ohopa a rui'opa hukuia arabaa eapaa'iia ii'aa, ha o si'iiu sa aripu 'ohe ha bo katoriarei hausiki, oru oira ii; oo bisio, a uka biubiu- haareea baabaa oo hiruatoatoro epeita'oo oira'o boabaaea oru oira are ii tahirooa uka eapaaiia haia, oru oira are hoko- haarebaa iisio uka bo ubara kai iisio. Haia oru oira bisio, sikuuru bo kato'ooarei airaare pirio bo okuu boitoopai, a uka biubiu- hareea barororori sikurubiru o are ha'aa i- reebaa bo oteiai haia bo ru'uru'u bisio ausio bioga baia bo ohopaarei kai heetaa o pita'oea iisio pita are bisio- iisio iisio hokoebaa ka iisio o ekeri <hesitation> o ekeribohara e keibohara ore'oo oo'ore a hoko bobohara oo'ore eipa'oo a riirii- harareboroo baari kai iisio. Ha iokaarei youth baari boatoi, a iisio piteea hioko'i iisio. Ori ii'a bo tahirori a ukaraba eapaa- haa'iia, ori ii'a bo tahirori a ukaraba eapaa- haa'iia roiraba gavavaari, iisi oira hausiki iisii sa biubiu- haa'ohe. Hioko'i sa ubaraibo bo kariro youth baari boatoi. Oru oira are uka ubara- harai boroo are hiki- haraiboroo bisio iisio a o ko'aau.